La jy ‘mo e xa e bii xa ñí <hesitation> ñi’ uɇ, ñi’ kää jé tá’ je náá’ra’ xa e xin ‘mo ji, e xin ‘mi dxáá’, xa e xin ‘mo jé, e xin ‘mo jmoo’, e xin ‘mo dxa loo nɇ, e xin ‘mo ñi ï e xin ‘mo iⱥⱥ e xin ‘mo iⱥⱥ, ‘mo nⱥ, ‘mo to mⱥⱥ, exin ‘mo guo dsa e xin ¿mo mango, e xin ‘mo uyy’ e xin ‘mo too, e xin ‘mo dxá’, e xin <hesitation> e xin ‘mo mⱥⱥ kiáá, ‘mo myy, ‘mo <hesitation> ‘mo kullⱥⱥ, e nɇ ‘néé’ la jy ‘mo e bii xa, ‘mo guyy, la jy ‘mo tojóó’ nɇ, ‘mo to nⱥⱥ nɇ e nɇ ‘néé’ ‘mo e bii xa uɇ je tⱥ je nⱥⱥ’ra’ enɇ ‘nɇɇ e kuii exa je náá’rá’, la nɇ.